L'Iran al e ün pais müsülman ëndua però la gent al e pa vaire libera perché a ie a ie i capi religiozi ch'a cercu d'tenila suta ën giogo. Pensu pa ch'a i sia vaire arte perché al e cunsiderà profana e d'cunseguensa al e distrüvüa, poi che d'aut a i sun i omini ch'a cumandu